Iraan om sääne moslemide maa. Ja sääl kõik aig <hesitation> palvõtõdas ja sis naaq üürgasõq kavvõhe kõva helüga, nuuq mošee helüq tulõvaq kavvõ- kavvõhe kostusõq. Ja sääl om pall'o-pall'o rahvast ja tihhe. Muud ma ei tiiäq midägi.